गेंडा अपनी सींग का कई तरीका से काम में लावाज। जब लड़ाई को टाइम आवद, तो वो अपनी सींग से दुश्मन का जोर से टक्कर मारी दे। खास करी का गेंडा अपना इलाका का बचाउने के लिए लड़ाई करज। है नी, कई <hesitation> अगर कोई शिकारी का खत्रो आवत, तो वो अपनी सींग से उको बचाव करी ले। कई बार गेंडा अपनी सींग से जमीन को खोदर, ताकि वो पानी निकाली ले और उको नमी मिली जाए। जब उको खुझली आवद, तो पेड़ वो पत्तर पर सींग रगड, रगड-रगड कर अपना आपका आराम पोचाए। कुल मिले गेंडा की सींग, उका ताकत, बचाव और आराम तीनों चीज दाईते हैं।